Kamera dijital ia cara kerja na ana ho'o na mangaledok a fo an taon dadik sinyal dijital. Na nai dalek hapu lensa esa ndia ana tao na mangaledoak ka, fo an sensor an, fo sensor ndia ana ho'o na salaon na neme lensa mai fo, so na foto dadik ndia so.